कनाडा के पाक सेली के सवधेशी, अंग्रेजी, स्कोट्स और फ्रेंच वेंजन के मिश्रण होगा थे। कनाडा सावेंजन के खासियत इह होगा थे कि कनाडा वेंजन, कनाडा वेंजन के छेतर के अधार पर बातल गयल थे। हर छेतर के वेंजन वहाँ आई आपारवासियों के इतिहास से जुलल होगा थे। कनाडा के सुरुवाती वेंजन सवधेशी, अंग्रेजी, स्कोट्स और फ्रेंच जड़ों पर अधारित होगा थे। फ्रेंच और अंग्रेजी कनाडा के परांग परांपरगन्त वेंजन फ्रांस और बेटिश दीपो से आई थे। कनाडा के कुछ विशीष्ट वेंजन ही थे, एसे की मचली और बुरुवीस पीमेल पेकेन और जिंजर बीफ होगा थे।